Alia. tara man poata te kahamanasagalieni. lie hakats korulas nega. nahaka tego katelia. lie hakats koru nega man ni ate tara lia na ni hakats u niga i tar. nahaka tego katelia. lie mas kato but nua tlas negen. na ka teron haterilia. u katun te niga ova galia. katun e tarera mamanake taralia. lie napin kato but nega panna ka tara nikaka tar. sa norie ron haterilia. lie gomas markato wi eni. ni. eni. lie go mas kate ta toa ta ken luma. ta toataken luma go kateyilia a man nahaka teron kategilia tara like tar. tse. Sa. alia. le kamega. lie tareyega lie kamega para ka tego katelia. sa lia tena but hanigago romana turu nitoatoa tar. nikaka tar i ahana a latu i putenu. i tar. alie kamega topisa ka te nap kategilia. I han. tsia lie hatagala ova eyeg lie mas kato nualasegen. lie mas la nua talasik. a toa. lie mas. te markato meneriu kolos. ha huol. te mar kato menegilia kannou. hatopisa. te kui menegilia latu. te mar leba menegilia kannou i latu. kannou te lebe gilia i latu. a kannou lie napin hahol sinegen sa telue yega money. kannou te nasegilia. lie taten hahol negen lie luga money. kolos te kateglia. lie napin hahol negen lie luga money. manken keni teron kate yeni lia. e ron ha kalateyena bakur. se ni hamanasa tara man poata te lanameni. lie mas pita silnualaseg a nahaka no ken hakats ti kamelia. i tar alie startin kato hamanasa neyeg. lie hatania hamanasegen tara nitatala itar. sa lia. lie. Lie masak. ni masa taralia. ali tania hakapeyen. salie kanua lasig. lie ma but nua lasgi. lie ma hakapanua hasegi. a nitatala taralia. lie kanua lagi hagus. kabalie atesileg. nahaka te kato hateteneyeglia. lie na but hapan nualasmegwen. ni hakhakats tara li tar. alie hakats nuahas meregen a galapien tar. poata tena mar kato lawegolia romanime. galapien tar namas lue ro romanu ken hakats te kamegilia. galapien tar e mas pitanua has merowen napina tena but rowen romana turu naha ken ni hakats. para poata. lie ron haterega galapien tar. galapien. nahaka te kateyeglieni. lue mas. poata te tapolasa lagowalia. lue mas lun nuahas mi me tena tapolasa gowalia. lue mas kato nua lasemuen. salutena tare mo romana hakats tara lia. nahaka te hakatsinlia tara poata te la. tela nuahasineni. se ni. lie masag a galapien tar e tare yer a nahaka teron hakats neyeglia. naha te startin kateg lia. Hatania hamanasegilieni. galapien tare. te tara hamanasar. e kamena toats pien tar. none ron tarena naha kateron kategilia sa nonei teron ngilenen. para poata. lie ron hategen. lu. lue mas katom. school hatagalam. sa lu tena luemo romana ni ate tar tena mar but wemo romana i me temar ngil wegilia. le na hanoto gowi me. sa lu te win nua lasim. na hakapa nuahasemowen. se ni. alie katsin giweg. mua lenhas ta naha. mamanaka te kategilieni. mamanu hakats te kamegilia. lie hatania hamanasegen eni. lie lag. lag. muabatu ka go pipita melu. lue mas lue mastatalam. tatalaamotom. salute startin hakats nema naha. na naha. ime tego markato menilua naha kate hatania hamanaseyemulu. mm. manka be ni alie peyega. e habuteyena aka niga. lue manapin tara bane. tare mi romana aka nigeni. lu na taremo romana ka niga tara poata tena lanameni. poata te lanami mam. a poata niga. Poata beni alue hardworkim. herena. lue. tuenremulu e kamitsena. lue sagoheyema kamits. poata te lanami mam. eni. lue. lue kamo. lue. lue sagohoheremowi romana. pooh. lie kagi tara marken makum lie nigak. lie nigak. lie sagoho ha nigak.